Ademɛyǝ wǝǝ wǝ́ wɨ lo ko ro wɨnyɔŋkpǝ yɨ ŋ tǝ la nya ŋwɨ mɨŋ gbomaarǝ ŋwɨ ŋkpɛ oturu lǝǝ tɨ ŋ kpii koŋtoŋpere ŋwɨ ŋkpɛ yɨŋ tɨ la nya ŋwɨ.